No eläjäq ummaq targaq. Muidoki nä mõistvaq tõõnõtõõsõ päält oppiq. Eläjäpujaq jo uma imä käest opvaq ja no vet nä tõisi eläjide käest kah opvaq iks. Nä ulliq olõ-õiq.